Nkok mme n dik nkok. N kəma N ki di nkok ame, N yue nnyi kparang N se nnyi eme. Ebhu N nnyəm o se nnyi eme. Ebhu N nnyəm o se N to nne bbt ba se m. Ka afo ebhu o yue nkok <hesitation> e ri noŋ kpe nne na o yue ano. N ki yue nkok ame. m pəp nnyi fep n yim nnyi noŋ n yima nnyi a nop. M ba bha nnyi feb N su nnyi goghe goghe. N kok ka ebhi, N kak ka ebhi, N kak akang. N kak eyim ebhere mbi e kagha mbi bi ki yim nnyi a bhi. E kot əm n yighi ota-o n yighi m kpet o di-N kəm nnyi a bhi goghe-goghe n di noŋ N kore. Ka mme na. Ewa-o mfin ebhik erzm efam. O tub anyong <hesitation> anyong a fam-o-fam Eyu-o <hesitation> eyu eri-o-ri obhi na o ka Obhi n O ka nop obhi na. N kəma nkok ka bise. N gok ngare n kak a ti n kak eyim mbi ki yim nnyi a yebhe. N sop nny goghe goghe. N kən a yip nka bise. Ebhu eri nji n kəma na nfəma na abhəng obhe n kəm. N kən nkok ame n kak ka bise. N ka n di n de goghe goghe goghe. na abhon ame. Ofu oche n ta̱m n du nyim n dua ebhin ejame. Ofu mbi tat mbi okot m se nki ko yue nkok ame, n ye nkok ndi. m bo ywe nkok sw n kpok m kpo m kpo bha n okpo òkpo. Njò o chii o kak ka oya na e ri eja. O nok o kpo ane mma tat a kən a choabhe. Na abhon ame mma n kpia abho etek ejame. ob kpii mmon owa etek eja. Na oyim ejum. chang mbi o chora abhare ane na mmon owa nne a ki menghe se yen chot nnyi o chora. N kpia abhon amenong a chora etek ejame. Ojofu N kume na ye e kubba. n chora etek ejame. Ojofu N kume na ye e yugha, n chora na ye e kubha e yugha atem e kuba s yugha atem. Nne nto kpe a chigi ka mba a bho menghe nji o kubha wun. Ka o kubhe na mmon owa ka etek abhate ane na o yue n doo. Ano na noŋ e ni ka etek e jare nji wut e yena ka ntok ětat a kubha na abhon abho. O kume na mmon owa eti o chora na ye. O tak mmon owa eti. Ebhu mmon owa a jena eje se ka kpo jen ejen. Ebhe mmon owa a juk eje se ka kpo ju eju. O tak mmon owa eti. Mmon owa kpe a kəre ka ene a bha o chot na ye. se ka kpo kət ka etimere o. Chang mbi o chora abhare-ane na mmon owa. Ojofo nne a ki menghe se o chora abhaneane na mmon owa N chorana mon ome eyum etek ejame. O jo kpe eki bcbhe na mmon ome, e kubha ka eyum etek e jame. Ebhu e ki kubhe na mmon ome ka eyum etek e jame, eckubha atem. Kpe nne na a chinghi mfo a bh yuk nji e choravchang Nji o chora eyum abharev-an na mmon owa ka o chora wun na mmon owa ka o chora wun ka eyum abhane ane amenghe ejum Nji o chora wun. O ki kubhe na mmon owa ka kubhe ka eyum a-bhare ane. Na non e rika etek ejire na e jena e yena ka ntek etat noŋ akubha na abhon abho Ka ntek abho. O kuba na mmon o wa ka etek eja. Ka kubhe nna mmon owa ka etek abhare ane, Ebhu o ´kubhe na mmon owa ka etek abhare ane e ka nop. O kubhe na mmon owa ka etek abhare ane e ka nop. O kubhae na mmon owa o kubha na ye o tak ye eti o kubha o tak ye eti ebhu mmon owa a jena e jen to ye se a ka kpo Jen e jen. Ebhu mmon owa a juk e ju to mmon owe se ka kpo ju eju. Ebhu mmon owa a kara ka ere to mmon owa se a ka kpo kat ka ere. N ki kim eyim, N kim eyim n gok ngare amevn ka nobhe nobhe bi bhi m bak n kak ka nse na ejim nkok nji no e di na abhon ame m bo di se na jen m kpok nkpe bha m kpo ane mma tat a´ken a di. E kot əm n ywe nkok ama n kəm ndi na abhon ame. N kpok m kpo bha? O kpo na okpo. N ji o dii okak ka o ya na eri e ja. O kpo ane a ken a chibe a dik. N kim kparang N di na abhon ame na Ndum ome nnyo a ko əm a kak ka nju. N di na ye. N di n su abhi a me feb N ki. N kot n kəm Nkot n se nnyi ntug n kim n di na abho a me na N´dum. Ome na ane mma mme nki ka nju. O tagha eti nnyen e jum kən abhon che mma tat abho menghe, se otaghe eti nnyem ejum. Anyen abho a yima aho se e ki e nob e kare abho, e nop e kare ase na annyen erog keŋabhonche mma tat a nnyəm. Mme n dik nkok ofu nkot n se nkok ntung N nnyim ose n to nne a yue a kare m nsu nnyi kparang n kəm, n kak eyin mbi bi ki yim nnyi a yebhe n kəm. N di na ane ame mma N kpi ka nju.